لعبتي المفضلة هي السدوكو أو ألعاب العءل الاستيميشن مثلا البوكر لأنها بتشغل عءلي فأحبهم لأنهم الحاجات المفضلة بالنسبالي الاستيميشن ممتعة جدن عشان عد الورء والورء االلي نازل واللي لسه هينزل واللي مع ف ايد الخصم وهو طالب كم عده وهكزا